Jää jmí’ re lɇ, <hesitation> jmí’ re lɇ e jiaa dxíra jö jlý jö, ‘ñé jli jö xa jö ba jlý kie’ my ää í mare <hesitation> mar í jéeé dxíra jö nɇ, kié’ jiaa ba e jö re fáá’ra jö jiaa, kiä’, <hesitation> kiä’ jö jö, jiaa, jiaa dxíra uɇɇ Xï’ KIE’ JÖ Jö dal jiaá dxíra, dsa tⱥ dsa nⱥⱥ dxó re fáá’ra jö.